Momoagboŋ agmu si ygi aku agmu hilo mwa moare lawo ami lo ba akplachken olo oshe mbo mbo ba oshe sko mo mbo mo yi aku agmu ah akawayen lo mbo da moa ya nyuŋ lo ah moye ha agbu ma nga da oshe eghba <hesitation> oba kamo. Toh ayakpla he lo. lo akpoahwo moarehwin sose obamoaah <hesitation> ogom ogomnati giwo alo ma ba, moadamo ala ah wato moambzi ah akplaa helo la si owl ama asi ovhretama siko moare arehwin mesama maah ozhen layi akayuka moakpo lo mbo, lo ba wo iwu kala moare hwin, moare atsigbu ma atsigbu la ala akpukplu kala amashin agbondhga aa. moabze akpu ambo ishki hilo. Toh chuku ka. he ah oka oka memoare la moafa moda moawo moandkhpo ba gomnati moanyuŋ <hesitation> oka oka me moere la mo afa moda moawo moanda khpo ba gomnati moanyun <hesitation> moatna agah kala eson mo moaka akpla gi la kpo helo gila kpo dzadzi ami nga le moala ha, moare la fa moa mosa mola dzu lawo iwu lakpo toh chuku kahe agh me aka meka angyi imbi mo gomnati mo suknu aka emo ngamoa mo ah ahmoambbhi eson moaka ka ka eka akpla moalakpo ŋga ka amgban la ahre aa amgban moala ahre bmi hi moala bmi la hre lo gna la kpo akpla la si owlama ka moare mi, moare wu iknu akpla wo iwu wato amgban amma akso igbmon awo iwu ban moare ahyen amgbaŋ orurii ambo awo iwu Toh ogomnati ya kamata moaka lo akpo ga moa o moa owo lo dzudz lo lo wodzi imbi moafa amgbaŋ ta la ka ama kahe. mbo oma lowo kahe angyile areyan mbo ahyen amgbaŋ nga tsema nga moala-la-kaka obhgo gna tsema nga moare loba wo aaa oba woiwu mbo ba moare aa ahyen ama kahelo agboŋ ambo omo akyuabu abhgo kahe zga arenan mbo agadama mo afa amgban ata amah wayawaya nwo ghre eh ya tka emachken uhuhi moafa anyuŋ amgban ta nwo amg baŋ lo wo. ma nga mbo le kaga lose iwu ta moare toh chuku lo wo akplo a <hesitation> adzadzi koma akpla. amgigbibi angyi damo ogomnati mo anyuŋ yakpla akpo koloasi owlama ka moa <hesitation> moekŋa moare la wo ekŋa. ko wo moakpo mbo toh gomnati angyi oh owo mgbi bi angyi ba mo asuknu ka akplalo nga anyuŋ akpla lo nga anyuŋ akplakpo dalowo dzdzi kala mo, me vye ka gboŋ anvah bmi si da me.